चीज़ किसपाचा खूब तरेचा येता, तुका जात तसल्या अकार्चा मेवता। किस्न्याक बुराक बुराक अस्तात आनी तेका बरी धर असता आनी मगे तेचेर चीज़ वोर सकायिल घसित रवपाचा आनी अशा तरेन चीज़ किसोन सकायिल पडता।